Diciembr re rsalo ah <hesitation> nal rsalo re diciembre nal re diciembr ener febrer nac ra beu nal lla de mars chic ne rsalo beu laa beu la dosh nac beu marzo pior sa na tiemp ni bidei re cos doshte guc nlaa nlaate sa llac na vay cashi roo sheta nac sic na pues cos roo nac ni callac nlaa chic ru na guc la nicií neiñ te biab nicií tiemp ni bidei na asta junio bsalo nicií hui tal beñ casheb ne porque nan laa te callac lla nu caro pues maru ah <hesitation> guitk beñ rie reit ca lleitk beñ vay por- por nan laa dosh re lla re pues mertis com per ru sa llal llich chic nlaa doshga chic ruñ ne stal llal llich ru chic chin rac nlaa dosh na cashi sheta nac sic vay na callac nlaa tesa callac ra tiemp re na per shisa mod com sic nac. Beu gucií pues nac ra beu ah <hesitation> bril, mayo nic nac tiemp nacií rni beñ junio, julio. Bide bis uishi gare biab nicií pe lla tiemp re chul biab nicií per ah <hesitation> shet radi tiemp rac sic habeces riab sac nicií habeces nubuelt ti ne llab sac nic na pues sa na coresh na chin riab sac nicií saca na biab nicií guc llel mas chen guc llel pe hui lla na rsalo beñ rla beñ llel primer ruj llish rquiuj beñ llish chic ne lla rbis ne lo llú te dos tiop choon sman chic rsalo beñ rla beñ llel nic nac seiñ ni ruñ beñ chic rsia beñ doob rsia beñ ra beu nac ne com pal casia beñ doob rbel beñ a <hesitation> nis venen lo doob nic nac ni calluñ ra beñ na lla ni rap ra doob gol pues cahua ra beñ doob cabe ra beñ neep nic nac seiñ ni ruñ beñ ni cabe neep ni a <hesitation> o rap sa chen llaác lo llú ca to beñ llaäc par ra pa ra ni rab ra palenk ra ni nic nac señe nu run beñ na tiemp ra lla de iseñ gucií par bril lla roc nac ni, na rlliñ sa beñ llish par enero re. Rsalo beñ rlliñ beñ rsia beñ tla llú par su doob par bril, mayo rsu beñ doob junio chic rsalo beñ rsu beñ doob nic nac seiñ ni run beñ chic ni quiñ beñ llish rbe beñ ra lugare lat ni re ba num be beñ ra llú-llú rni beñ vay lugar pa ni nac shú doob shet ladi cual quier di llú ni shet ladi cual quier di llú nac ni rac sac doob ne <hesitation> rbe gac beñ lugar lat ni nac par ah <hesitation> par kiob doob rni beñ lla ba litis quiñ beñ caro pues canit beñ roc chic nu caro tina ti doob hui llú doob rquiñ ne lat ni nac llú dip chene menos lat nac llú ah <hesitation> llú-llú-llú-llú ñol shi lo rni beñ nic pues di doob quiob roc chic ne beñ rbe ra lugare lat nac par ah <hesitation> par rob doob por que godid nac rsu doob schi rob doob par galne par cue beñ neep seis siete is nac ni nac ni nacne pues lat ni tine quiob pues rnit beñ roc chic shilia. Seiñ roo ruñ beñ nubuelt shilia ti doob kio pues shisa mod com sic seiñ ni riuñ ne re vay lat ni rnit ne lat ni riuñ ne gan sic nac ra seiñ-seiñ ah <hesitation> campesin steiñ ne canu. Doob rquiñ ne nlaa lla bal nlaa te sa rbis ne bal gac late nicií ni nicií llab pues rbis sane lla lane rquiñne desde nac riab nicií bril may juin chic- chic rsu beñ doob chicane rga ne lla bal di nicií llab di ne ga saca shi hui shilac ne bsune tal doob fuis por ti nicií ñab sac chic na doob bal tine bal tila isel nis ah <hesitation> venen par plag na nu plag pues tiemp re pues renga nac nu te ra lo plag nic nac ni ruñ ching doob pues- pues na sheta ru nac si nac cashi roo na stal doob ruñ na dine gac sac tiemp re pur casi rol ri ne beñ sic plag vay casi tine gac parejo cashi sol rob doob mas len munt rsanla doob pues mas choon tap is tis isan lane. Nic la hues si riet lone pues rac sac ne rbo doob suab lla de na pues sheta godid tiemp re na sheta rac sac te doob lac ni nac nal sheta ralga doob cuentis sob doob ta veinte años sob lat ni nac nal sheta lla re pues lla lat nac lugar nla roc nac ni roc nac ni risa doob pront vay porque shet radi caro rsu beñ doob por- por a <hesitation> clim ni rap beñ la ni nac nal pues sheta rsu beñ doob lla la ne nac pur llú laa llú nic nac ni rsu beñ doob lla cual quier caro digaldi ba ni nal pues sheta su lane pe ru tine kiopga vayo sheta nesh doob ga nu ah <hesitation> lo llú nal sheta rac nesh ne lla nic nac re nin shune lli llú laa pues nesh rac doob chich ru- ru neep rni ne sil ru neep rri llic doob nesh lat ni nac nal pues sheta- sheta rri neep vay chene si nep rri llic doob a ni nal vay lara shi nac num berashi staiñ rashi ah <hesitation> tal vez casu ra shine lat ni nac Lugar nlaa porque ma sa rap rashi llú nal nia nu part ni nal nu nia lla nu sa part lat ni nac llú laa rap rashi tla llú laa roc porque ba nan rashi shilo nac doob sigac porque ba litis isurashi ne llú nal pues sheta tine gac sac vay.